בצראחה מאכנעתברש ראסי פלאח מוחטרף، ולכין כנחב נזרע שוויה דיאל אלנבתאת פלאדאר، עינדי שוויה ד אלנענע، חבק ושי ורד זוין פוק אלסטח، האד שי כיעטיני ראחה נפסיה וכנחס בלפח'ר מלי כנשופהום כיכברו.